ସ୍ପଂଜ କୀ ପରୀ ଲିକ୍ଵିଡ କୋ ଅବ୍ଜର୍ଵ କରେଂ ତହାଂ ଆଜିଯା ମେଂ ଜାନେଵା। ସ୍ପଂଜ ରେ ଚେହେ ତୋ ବହୁତ ସାରା ଛେଦନୋଂ ଥାଈ ସେ ତରେ କ୍ଯାପିଲରୀ ଏକ୍ଶନ। ମଦ୍ଯୋଂ କୋ ରହୀ ଥାଈ ହାଈ ପରୋଶିଟୀ ଏବଂଗ କ୍ଯାପିଲରୀ ଏକ୍ଶନ ଦ୍ଵାରା। ଜେ କୋଡୋଂ ସେ ଲିକ୍ଵିଡ ଥୀଵୋଂ ତହାଂ ସ୍ପଂଜ ଦ୍ଵାରା ଅବ୍ଜର୍ଵ କରା ଜାଈ। ପାରୀଵୋଂ ସର୍ଫେସ୍ଟେଂଶନ ଏବଂଗ ହାଧେଶନ ପର୍ସ ସେ ଲିକ୍ଵିଡ ରୋ କଣୋଂ। ମନୋଂ କୋ ଜାବୁଡୀ ଧରେ ସ୍ପଂଜ ଜେତେ ଲିକ୍ଵିଡ ଅବ୍ଜର୍ଵ କରୀଵୋଂ ସେ। ସତେ ତା ସାଇସ ତା ବଡୀ ବଡୀ ଜୀଵୋଂ ଏବଂଗ ସେ ଭାରୀ ହୈ ଜୀଵୋଂ।